Bueno yäti ijtyajupä soka' äjtyä wi'nak wi'nak wi'naktäjki, jetij nta'p tzyäjkyajpa costumbre, nta'p syunyajpa por que hay vece manhyajpa e eya konasoj ma yosyaje, jinhä ijtup mas otros cosa de diversion del mundo, yä'ki yä'ki lo que ijtupä antes este costumbre nta'p syunyajpa, jyampä'yaju'ap, mas dedicatzäjkyajpa ja'ku koyosyaju, hay vece fialtatzäjkayajpa koyoja jikota' manhyajpa eya konasojmä jinhä jinhä ma yosyaje, hay vece minyajpana yäk pes nta'p syunyajpa ja'kutyi tzyäjkyaj mas costumbre de lo anteriores, jete nä yaja ko'yaju nta'p syunyajpa yäti este winata' yätipi'k ijtyajupä soka'ista'p.